<hesitation> Dimɗe kam koo mi wi'a ɓiɓɓe leɗɗe, <hesitation> so haa a heɓay nokkuure laatiinde e nde woodi ɗowdi kadi a waɗay <hesitation> ndiyam e nokkuure nden a heɓa ƴommbe maaɗa malla keɓaa bana huɗu mbe''itaa, nden ngaɗaa-ɗe to dow. Kannje kam nonɗum waɗay ɗe neeɓa ɗe mbonnaaki, haa heɓa ɗe nyaamee, <hesitation> kadi hoytinay wonnaaki-ɗe.